Yani rachinenii ininenii yani sauti isa tan wonin dibii wolwamichatif akan wot sauti gudio qabaa dubatan won dibiaf akasi wotin kukulisuu yani won bayaa jirt ama akin bayat woldagee wotduf ama wolwaam won akkanatif yani akan dib yede wolwaama ama bayat woldagaa sunif akan sauti gugurda akasi kasabase wolwamanii.